To ii borey araŋ goono ga maa aayi. Haabirji goyo haŋ kaŋ i ga te da, Haabirji i ga haabu nda nan kaŋ ziibi naŋ kaŋ ga ba haabu yaŋ kulu i ga haabirji dan ka haabu don nima sin kamba dan nango ra ka ne nima haabu nda. Da nangu ziibi, haabirji no i ga dan kan haabu kala ama boori. Da fu ra, taray, batama day nan kulu kaŋ i bay batama no kaŋ ziibi goono nango ra, i ga haabirji dan nango ra ka haabu kala ama boori. Ima ka ima waŋ kaŋ i haabu i man ku ka konda nangu fo haray. To yaadin no haabirji goy goo da. A se no niga di i ga ba haabirji. Haabirji no kato naŋ kaŋ nima ɲumay ma hayo din na haabirji sambu niga nango haabu haabu ka ganandin da. Nidi ni sin kiŋ kamba dan nangu nango kaŋ gonda ziibi ra nooya. A se no haabirji wo a goy nooya. Haabirji goy ga kaanu. Da Haabirji goo nangu ra nan kulu kaŋ ziibi, nisi hin kiŋ kamba dan ka batama haabu. Haabirji b'a <noise> niga boro niga Haabirjo dan ka nango haabu ga nima batama niga di batama aga hinse no sosai da sosai. To Haabirji wo goy nooya. Haabirji wo goy ga kaanu, haabirji wo iga haabun da no, i ga batama haabun da no kala naŋ kaŋ a boori. Fu ra, taray, nan kulu kaŋ ni di ziibi go haabirji no i ga dan kan haabu ama te.